Saabu lu muy njëriñ bëri na si kaw suuf bi. Benn saabu dafay setal, saabu dafay setal general nii dafay setal, day setal yére, day setal bool, day fomp, day setal karo, day setal tamit lii nii, day setal yaram. Saabu luñ koy defaree, suñ maam yi comme ni ñu ñu ko waxee saabu dañu koy defaree xeme, xeme mooy benn dañ ko dee jaay si bitik soo demee dañ ko dee jaay foofu xeme, dañ diwlin ak ndox loolu lañ dee defaree saabu, laa jot a xam nu ñuy defaree saabu.